بنجيب صينية حجمها مناسب ونجيب سكينة ونجيب الفواكه يلي بدنا اياها في السلطة <hesitation> تفاح او المانجو <hesitation> او الفراولة والموز وبدنا نقطع <hesitation> نغسلها الاول كويس وبعدين بنقطعها كويس مع بعضها وممكن نضيف عصير البرتجان فيها <hesitation> بيكون طعمها حلو ولو بدنا بنضيف سكر.